Añatañy vola raiky aho i roambifolo mandeha bis. Da no totaliko zay mandritry ny vola raiky, ny vola lañiko amizay zañy de maheriñy efa-jato sy efatra arivo sy iray aliñy ariary mahery.